Ep baran nah idekdek laulau khol onep fain, nah urako teh pasi ap ol mas tasimon akak onep winisian, ap ep wuvur on, mading nah u- tasimon nah inap el khes mahin tin nah amrah taulai gau ap amrah khes gau. Gong u nuknuk sur- e- mading nah isolsol oros, bhelal tok wuvur arin bhel el keskes akak suru. Mah ol nos- sur e mading nah el nosalar e tamam dirau e- tam, nah- ep tarai dit el wo't tin lon rumai ap el nuktat dit, ep tan- ep artabar on ap e mading nah ol reh kanak inap ep kheskes anum el wakak an- mahin.